Ia! Afaka mampiasa teknolojia ny olona araiky hanatsara ny fahaizany mahandro fa misy koa sakafo entipaharazana zany mba anisan'ny tsara koa.